Eee ny bro- ny brety misy pone anaky telo ngnaloa eo pone raiky gnafara atoy pone anaky roa la <noise> misy vatany la misy tahony roy matanjaky soa amizay finde-findesa azy la afaky indesanao enta mazefatsy izay zakanao i amin'igny.